أتوقع إلى الآن ما عندي أي مشكلة رغم إني صرت بنت كبيرة ومتخرجة وشغالة وموظفة وكل هذا بس إلى الآن ما عندي أي مشكلة إني ألعب مع صحباتي وصديقاتي لعبة الغميظة الصراحة، أختار مكان كبير في أماكن كثيرة سهل أتخبى فيها، و- وما عندي مشكلة ألعب معهم ونبدأ اللعبة من الصبح إلين الليل بعد ما عندي مشكلة.